...ma nun t'annoia a sullivari pisa e pisa pi dui uri nsichitanza, a sudari comu li besti quannu sunnu custritti a fari furzati bistiali. O forsi ci vai pi taliari li fimmini cu li causi attillati dunni si vidinu li furmi di li natichi chi pàrinu scurpiti d'un maistru sculturi. Parra ci vai pi chistu oppuru no?